Nziza kugura umuchere mwiduka. ndakagura manziza mangaranga ivitunguru. mangaranga zinyanya. ndakakaranga mambugura manda kumashiga. ndakata kumashiga mambugura ivitunguru nda kukifuria mandaku namaguta. rwotezaku namaguta, nuvugura umuchere. muvugura zinyanya mutamu wakatamu ugirunganya. wakagirunganya mavitunguru vishaa mavyakasha muvugura zinyanya mutamu, wakatamu zinyanya vyakasha, muvugura amaze mubima kibimu cha amaze mutaku. wakataku mukunika. wakakunika amaze magaverevere. gaka viravira muvugura umuchere gogwo mutamu wakatamu. mahugirunganye hadi. mahoreke gutavagire mukunika. gwakatavagira gutavagire kabisa mamaze yago gakakamamu orekeza nogukunikindio nigusha. gushiza uruuya lyila gwakayishira uruya. gwakakama amaze. muwihura muhitengeka yao mujaga irigavura. wakagavura. mugavule avana mavajaga irirya. ndio inze ndeka umuchere.